<hesitation> yang pertama tu, yang sa paling takut tu <hesitation> paling takut- paling jijik skali sa paling geli skali tu, itu bunglon. Kembar lagi de pu kulit itu sudah, de pu kulit kasar trus berduri to? Berduri baru, de punya tatapan itu yang sa paling takut. De kalo lihat tu de kalo lihat- torang kalo ada berdiri, tong manusia kalo berdiri de kalo lihat, tuhan! Itu de tatap sampe. Sama katanya tu, de pu lidah sama de punya apa de pu telapak tangan deng kaki, itu katanya kasar kah? Trus, barang de lengket. De melengket trus katanya kalo ini de punya lendir-lendir tersendiri begitu. Jadi kalo de kasih keluar de pu lidah tu, de pu lidah- kena tong pu tangan tu, macam lendir-lendir begitu, itu sa rasa terlalu menjijikkan skali demi! Terlalu bikin geli! Terus yang kedua tu, semut. Nah semut kalo satu, trapapa! Sa sa- lihat tidak terlalu <hesitation> biasa saja! Tapi kaya semut kaya macam bersarang to, baru de sarang banyak baru macam full skali rame skali begitu <hesitation> itu baru bergerak-bergerak to hitam besar baru <hesitation> mamaeta! Itu sa paling aduh sa paling- rasa geli skali sumpah! Biar barang de mo berdiri dimana pun sa tidak akan melangkah! Kalo banyak kalo banyak- sa tidak akan melangkah! Apalagi macam pernah ada satu kejadian. Sa tidur to, tidur di kamar kost sini baru di sa pu Samping kamar itu kaya ada kaya ada gudang, gudang gudang- rusak begitu. Nah, dari situ semut-semut ini dong semua naik to, trus sa masuk, sa minum, apa fanta kah? Minum minuman manis begitu. Minuman manis <hesitation> kopi! Sa minum kopi trus kopi tumpah, tapi sa tra lap sa tra lap-. Sudah, barang de bikin satu gumpalan besar baru datang tinggal depan itu pintu. Dong kejar itu to, tumpahan kopi itu. Sudah, sa tidak keluar satu hari itu. Sa tinggal dalam kamar saja. Sa tinggal dalam kamar sampe, sa bapa kost yang datang lap kopi itu baru semut-semut semua dong sei. Trus de kasih baygon apa de semprot semprot semprot- pokoknya barang untuk urus apa usir-usir akan lah. Nah, yang ketiga ini lalat. Lalat ini kalo sa sa- paling geli saya sumpah! Jadi, kaya macam bagaimana e? Tong tau to lalat to? Macam kesana makan sampah dimana, trus ke pokoknya hewan ya menjijikkan skali! Kotor skali! Jadi, apalagi kalo tong minum minum kopi ka ada minum kopi- baru barang de datang hinggap. Sumpah, itu sa bisa muntah muntah sampe sa bisa muntah sampe- sa muntah sampe cape. Iyo, karna sa kenapa sa muntah? Karna sa bayangkan sa bayangkan- saja kalo macam de apa kesana de ke tempat-tempat sampah begitu to, trus sa ada mo minum kopi, trus de datang hinggap di kopi itu baru sa sa- lihat lagi pas sa lihat dia ada hinggap di kopi. Trus sa usir. Aduh, itu sa tidak akan minum kopi sumpah! Sa buang! Karna paling yang sa pikir skali pertama tu ini de dari tempat sampah mana? Tra tau mungkin belakang ramayana situ kah atau dari mana tempat-tempat sampah mana begitu yang de datang. Nah, itu sa paling geli skali! Tiga hewan ini tiga hewan- paling menjijikkan sudah dalam sa pu hidup. Sa paling geli skali!